زموږ په ټولنه کې، <hesitation> که زه د سوی او د مار په منځ کې یو انتخاب ولرم چې له ځان سره یې په کور کې وساتم، نو زه به بې له شکه چې سوی ته ترجیح ورکړم، ځکه چې د مار په اړه یو داسې فکر موجود دیه چې موږ فکر کوو ټول ماران زهري دي او زه خپله له مار څخه ډيره زیاته ویره لرم او فکر کومه چې ماران یوازې انسانانو ته ضرر رسولی شي او له نیږدې مې تر اوسه پورې هیڅ کله هم یو مار ندی لیدلی. او ممکن زه ډيره زیاته ترې وډاره شم هم < خو که زه سوی په کور کې ولرم نو شاید د هغوی ساتل ماته ډير سخت نه وي ځکه له سویانو سره څه ناڅه بلده یم او فکر کوم چې ساتل یې ډير سخت نه دي. خو بیا هم په کوم کور کې چې زه اوسیګمه په دې وړوکي اپارتمان کې زه فکر نه کوم چې زه دې سوی یا هم مار وساتلی شم. که زه یو لوی کور ولرم نو بیا به هغه وخت زه د یو سوی په ساتلو باندې فکر وکړم خو د فعلاً دپاره زه له مار او سوی دواړو څخه یو هم نشم ساتلی.